A damowa ahenya zaman na murgha kodda sigera ta zuba geh ner zaman ka ga jaye ga mo ga gaiti suddakur kiragan ada mowi ija ahenya a tulla ka ga zuba biya a dakku, shuwar dakku gata uwine tika solan nga han tika siin sir ga ha ta zimbiyan aduwaja gata wuri sir labar ga to wuri akochan jan ga labarne ahenya a wulla kaga tra buldeka umzir buladeka ta jadi me mawa ga ta wurin tika solan, ga ta wurin tika sir han, gata wurin tika sir ga han, ja ‘ah chan ga jira sharadar kajara gamiso, ahenya ija partilarra thúm areghi kage wulli ko zaman a dar ma aduwa ahenya partha areghi ka ga bara ga sukum ma ga wuriwa memo ahenya sir zaman nan gihgredda dar meyaye a bu ta zaman ne zamanra ka wuri gan ‘ar’ buladikawa, thiathah milmura gawa shan so ahenya sir zaman na thum ka ga bara ma parparthu wako kasir wuri wak ga da taba wuriwa, sa de sir zaman ganma dachi kaneghi aran vo are, yaye are, kitra miya are, iya mur are kaka mura tabi are ahenya zaman nan palchindi sir zaman gan wako sira ta kochin gan ahenya dagu ma da wuri kana. ‘A’neghi ner zaman na thum wa saidiy beya ka jirga tarihe ko umta wurin amma ahenya zaman ne palehindighi allahamdullah ka ga tra a dalkku kaga tra kakaraka, a howdiki, ‘ar’ howda melma a buladika a brine sira ka ga tra brinya ka ga to wuli jaika gata wuri ar buladika yar negan ma kagata wuri sir zamanan ija ahenya a wulla aú areghi kudda nera ka gar lardi a n amur ka guwuri ko ma gu tika ngunan ko ka si akima ga ta la bara nkamdi gi mirdi niso alaga kaga siko biya kiyega tika aú waral kasiko ijannin ar’ sir gubam nasara dathughi, guban nasara duthkghi, kaga sika ijan aú rafudhakiye tamindin ka wdathur, ija sir nara ahenya sir ivdathur ta n amur ndhathur ijan ka ga lubow ko sira zaman gan ta nan ndhathur shukol zghi a duwa, ga la bara petror laka, ga la bara silika ga puw are adiwa biya sir zaman gan, dachi zaman gira ka ga wuri meyaye a buta zaman ne ahenya yayay are lkiramiya mur are, dada mur are vo mur are dachi kamur chriripe sir zaman gan jan wako ahenya sir mod parthu ma adiwa ga nu a ka waiyaye miyaye a buta zaman ne gata wuri kolare yaye ahenya jara mo lurusak. Jarkaka kumma dar are, jar tara bara sir haghi silaka imelaka ma jar jahniko ga wul jara fella shekolla dara ma aduwa abeya ako kara kayas tháh kajara mo a buladikaye a briniyaye yau me timo zaman manma ahenya zaman na thúus dachi ka mur godichin a ka tambi tambi ngalan di zaman thúm ala muri ja zaman na neneganye tambi ngalandi ala mur dachi kanegan kambi na mur kabugahbul zaman na tasiya kambiya galan da mur dachi katambi chan n amur imaneri mo si aran yau zaman ghira kaga wurighi meyaye umdigu ma umdunu zamani ko dachi gatachini admo ga henya zaman umdi damo kuru ga sihenya zaman ngawa dachi kanegan ka mur godichin a tambi sira a henya ka mura wul akwo sir wul are sira ka mur wul ako sir ga are shan so ahenya aduwa mo ne zaman nera thúmghi pathurma adulwa sir thumghi kaga wuri ko saiddi a vi ava waima da mo kthurnewa beya ka salaka kamdinu ija sithá, tháh sir zaman wame are ‘ar” ija ahenya sir zaman wa ne are chan tizuba yau dachi allahamdullah mega aboh zamre dachi sidamoyaye thá ka ngha wuri ner zaman gan ko, gata wuri had inyen are ghi umboh areghi thúm man ma umdu bon ko ner zamman. Kamdu pur klo ta kulban alaga clupo tukub dage umboghi yaye me timo zir zaman, thuman tháh ga da uwiwa kabo ka ga sa uwi thúm tháh kow sai umda la chiri palay are umdi la mo siga are amma ahenye umboghi ka ga bon a enginedan na anthurdighi ma umdi puro kaja hadi algu ko ga ta wurin thá sir nasara gara kanda mo money, money kandi mo ago aheghi sir tháh areghi dachin ka negan zamanghira ka ga wuri gan meyaye aboh tika zamin ne allahamdullah zaman n amur zamn thúm fatila areghi ga ta wuri sai umdicthúwth ashana alan amma neneghi ijan beya ka ga sukumba bathu nasaraghi ka ga puro kow gata wuri umban tika aú wiral shekol aduwa abeya a ko karakayaye me so abu ne zaman nenegan allahamdullah jara amo sir zaman ghiya karmbiya jakdis parsahadar kajor mindi sir zaman nera to chimba negi ala mur murra ka mura sikumye allahamdullah ka tambiya n amur iko sukum sir zaman gan ka mur ga a henya zamanghi gumajiyaye ga dai tika na thúm, pahbehyar ga dai tika nera thúm, dachi kanegan zaman na kaga wurighi me yaye zaman umdi kamdi nuko zaman zaman ana “ar” zamanghi adi nen wake gauwi henyawa ka ga uwi henyawa ar ga uwi henyawa Ahenya gada wuri ma duri siriyau ga ta wuri zaman nan tasinan yanke nan yankera kajara ha aran thá yanke faluta wanrai thùmghi ma jara tahauki jarita haw <hesitation> leader ako cheladar ako ham yanke ghi, ma jari ta zidiyaye tháyeh, umdi laku abuko gata wuri yankenan ma tháh zaman ghawa diya tisane yau koaaran ye tháhya yankeghi ka ga wuri kajarhau ko thùh ka ta sichi ijadar zaman diyana shan tisini dachi ka negan zaman na ahenya kagu wuri sir zaman ko beya dachi ga dubchin barka alar umma sighi bufti durighi duri tháy, tháhy, kowiye tháy tháy ga ta jadi kana gonye ta sihauwa umzinye ta sihau zaman na tisane, ga ta wuri shekurlaka umtu shekur tháhka godai lako zimbiyanghi umdi hinda kondar me tisina zamanonma zaman na tháu ada mo tháhwa yau dachi allahamdullah zaman kaga wurighi ma ja siko dachi kamdi dubchin barka ladar dachi katambi barkochin dura mur are ka tambiya bakow iya mur are a da mur are ka a da mur are ka tambi ga brachin n amur, zamanghi ma nermryaye ma zaman nan siko sakanadi gata wuri sira tháh, gata wuri sira kudda tháh duri zamanghi gata wuri umzika ko zaman tisane, umzir gata jadi rana Ngulabar jari da mo ma ga timachin va labarwa amma ga ta wuri umzuri indima giri, umzur marghi ga ta wurin beya ja ha are sir aka ja labara ma gan ga da gadiwa kiraghu ta boud tage wa ko, me tisane zaman nanma yau dachi kanegan zaman na kagu wuri gan, jaye ja thá illime, illimiyan ma adi imewa zamman kadi nuwalagu ko, a’a’ umdi tika zamanan beya ga chiye ne gadichin barka alan a’ daye kanegan ka tambiya a churipe diwira mur katabi churipe nemar zaman na kagu wurighi ahenya ija chanhu ma chanhur zaman, ga ta wuri silaka kanta sikum thá beya ma ma uhe uha, ako ledar kamtala yen katadu puw ime’ala kamdu puw a goral aka umta bohe ko ka umda la yuro thdakku tikan ma umdi yuvoko tabam da hemyaghi kondary mw tisane zaman nama thu’m ar diya thùm ya a jadiwa, tudona chum pouk ka a chnhu, amma ahenya zamma ka a chanhu, amma ahenya zama sine allahamdullah waiyaye a poluta zaman uwi ruzugu koli phathurhi kala chanhi tikan ko litima chin aduwa, aduwa, yaye ma tambi barko chin san ko sai gre gushe gre shan, me timo zaman nan ma dachi ka negan ka mur godichin aka tambi zaman n aka ga wurighi, ma ner meyaye zaman ka wurighi, ma ner meyaye zaman ka umdi nukow showy aduwa, awulli zaman rat hum, thumghi ma umtala mo sir chamhu a go are ghi ko Gata wuri kadkata yeh umma ahenyan zamman ta sinan ijan biya ga di thá kagu mo sanko ga wul thá trar a duwa tra adi thùken me mo zamanan man, ahenye zaman siry labarghi thùm are zaman tasin tijan ganjay huthán bohgah umdi ako idai da mo greta labar gawulne ja wilgah, z umda ko idai da mo gate wurin jata wurin me tisane zaman ma dachi me yaye ka akatabi zaman ne ko tata kam pekuchin mai umda ta kapekuchin zamman wa, ma wai kagu wuri takampekuchin zaman ko daye ta kira peyan, zaman mo no ar ya chiye umda netika zaman ne, ai ilar biya ga ulne ga dubchin barka alan, yau kaga siye chakirr thá sir wul saka araghi sir wul saka areghi, sir hallaka chaya mur areghi sir wul saka areghi neneghi adi waiso kagu ta wuri tikan wa, umdi laka sakana sir labarghi zubama shekolne adiwa